Amigny aniversera dreky e volohany maloha zah aseky mpiara mianatra aminahy avake namako namako akeky fonaha avakeo namako lavidavitra aseky aby zareo aveke zay mandeha amin'ny hôtely, avy teo fanaovana azy aloha i i manamboatra sakafo marandraigny ariva amindreo i magnagno fety de magnagno decoration tsarà, avakeo o afa sakafo vid- hovidigny gatô pizza raha lafolafo jiaby ndesigny atao amin'izy keo brosety ata milamigny tsara.